Naquiiꞌntaaⁿ ncjo na matseixmaⁿ cwii wꞌaachom ndoꞌ na nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na quixcwetina macaⁿnaꞌ nmeiⁿꞌ nnda̱a̱ nlꞌuu najndyee chaꞌ yuu na waa xqueⁿnaꞌ na ñjom motor luaaꞌ cwii ꞌnaⁿ na jeeⁿ lꞌue ee luaaꞌ na qui ljoꞌ na machꞌee na cwinda̱a̱ na wjaacaa wꞌaachom mati nnda̱a̱ nlꞌuu ndyueelꞌaaꞌnaꞌ ee na joonaꞌ nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ joonaꞌ na nntseinaaⁿñe tsꞌaⁿ ndoꞌ nntseita̱ꞌ tsꞌaⁿ chaꞌ na nncwo̱ tsꞌaⁿ ndoꞌ wjaañꞌoom tsꞌaⁿ wꞌaachom niom ndeincꞌeenaꞌ mati na cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ joꞌ na cwinda̱a̱ na wjaa wꞌaachom mati jeꞌ waa tsei na nntseicwantcoom tsꞌaⁿ chaꞌ na nncꞌoomñe wꞌaachom niom jeꞌ yuu na nncwatyeeⁿ tsꞌaⁿ mati joonaꞌ jeeⁿ jeeⁿ lꞌuenaꞌ ee na nacjoo joonaꞌ nncwatyeeⁿ tsꞌaⁿ yocheⁿ na ñjom tsꞌaⁿ tsꞌom wꞌaachom mati lioo na cwita̱ꞌ wꞌaachom jeeⁿ lꞌuenaꞌ chaꞌ na tinquiljoo ndye na jeeⁿcheⁿ jndeii nnom tsꞌaⁿ mati jeeⁿ lꞌue luncjo na tooꞌ naquiiꞌ wꞌaachom na cwilacwanomnaꞌ chom chaꞌ na cwinda̱a̱ na cwinaaⁿ chom nꞌomnnom wꞌaachom jeeⁿ lꞌue mati xjotsioom na ñꞌoom wꞌaachom ee juunaꞌ macwjiꞌnaꞌ chaꞌtso ndioom na machꞌee wꞌaachom.